मैं ह आखिरी चीज चिला खाएं आऊ सुबह नाश्ता म खाए रहें। रोटी आऊ आलू के सब्जी जेल ल अच्छा रोटी में घी लगा के आऊ सब्जी म मिर्ची के चटकारा आऊ मस्त हल्दी आऊ गरम मसाला डाल के खाए म मजा आते।